Akuwe uchao chitwe yale kwete chao chijenga mlilata tejenga mbili chaoshi chao chikivu lazima chao chiwe cha standi dikloko shandu chie tengenezwa kwawuya wala kachwa lakatengeza kwa standadi dileia mkiana namdilile che kusaida ijenga mbiri wafo wevana kuvungu nakowila mbu dovio vio urundu kwete mbiri bowa na afya fo